قبل كنت ن- <hesitation> نقول أن ال- إكتشاف الفضاء حاجه مهمه، توا بالمشاكل البيئه اللي تواجها الارض تواجها العالم الكل نركزو في حل مشاكل ال- البيئية خير، ال- الفضاء يتكلف برشا ولازمو برشا <hesitation> فلوس وموارد و- وعلماء، لو نركزو في حل- حل المشكل البيئي للأرض يكون أحسن.